يوم اليمعة هاي يوم العطلة عندي لأنه انا اشتغل شغل خاص ايه هاي اليوم الوحيد عندي الي عندي فيه مجال استانس اطلع فيه ارتاح شوي في البيت على حسب يعني المود مالي ايه ساعات اطلع ويا العايلة ويا خواتي انا اطلع مني مناك يعني يكون في شي اسويه بدال القعدة في البيت